اللغة الأم ديال الوالدين ديالي هي الدارجة المغربية، و اللي هي جزء كبير من الهوية ديالنا وكنستعملوها في الحياة اليومية. من جهة وحدى خرى، اللغة الأم ديال أجدادي ديالي هي الأمازيغية، اللي كتعتبر جزء عريق ومهم من الهوية <noise> المغربية ديالنا. وهاد التنوع اللغوي داخل العائلة كيعكس التنوع الثقافي اللي كيتميز بيه المغرب،